kanu ntakuun suni chii este kanasantori veri jii, kanosantari yua chii vina kaskaa ni vi vina chii ni kenta ntaku, inka ntaku luli jaa kuu tuu kuentaa jaa xíígatu yua kakaturi te tiempo chii tuu ntaku luli este <hesitation> ntaku yuku luli ntenu kaiitu, taka in yuku luli sua te ni kantukuturi yua ni kasaturi ntakuri jenari jii tiempo jenari yua ni kajatiuri jenari te vina chii ni kenta in taku va’a ti’iligo kachi’ituña, kachi’itude yunu kachituede ja’a te kana kana staaturi veri jiin chii kanu suni chii kanostaaturi, nasan too veri jii ntaku luli yua suni.